Sakafo azo alana rano fantako zao an, voalena de avadika vaomaina, alaina vaolena iny an de atapy izy an de afaka ranony, de akeo koa fruit an: pôma an, akondro an, letisy an, atapy izy an de afaka ranony avekeo de.